Ny fomba andaminana entana feno mibosesika dia: avoaka hiala tao daholo aloha izy rehetra. De rehefa avy eo atokatokanao araka ny karazany, ary avalonao tsirairay indray hiditra ao antiny mifanaraka amin'ilay karazany teo.